na'u'rawol jamanu dosiga <hesitation> habaruji togo tovindi wati hander himbedo vinda kuji jidutum je na fatabe hander na'u'rawol mai sehi benyukkina hander gam nafturugo okatigodu marihajepat na'u'rawol jamanu umari nafumasin hangi endam umatore gam siginte kalako habvindi asigipat asigipat je wakatidudum vilata magyata wonata na'u'rawol jamanu umari na'u'rawol kanjum togo tovindi hado mai wawan sofa wona ko kuma magya ko seka wakatia marihajepa na'u'rawol jamanu tovala hadi sigugo kuja maru dum nafu hababal kuugal ko hajan girde ko ha lumo ko saresigugo chere pat veronaftirana'u'rawol jamanu mai gam besiga ko behidi maru dum nafu je emari hajepa wakatil behidi magyata asam